عام طور تے اک پیچ کس پیچاں کھولن لئی ورتیا جاندا ہے۔ پیچ کس اک سادہ ہاتھ والا اوزار ہے جو پیچاں کھولن اتے کسّن لئی ورتیا جاندا ہے۔ ایہ عام طور تے اک لمے ڈنڈ اتے اک ہتھے نال بنیا ہوندا ہے۔ ڈنڈ دے اگے والے حصے تے اک بلیڈ ہوندا ہے جو وکھ وکھ اکاراں وچ ہوندا ہے، جیسے کہ فلیٹ ہیڈ یا فلپ ہیڈ۔ پیچ نوں کھولن لئی پیچ کس دے بلیڈ نوں پیچ دے سرے دے سلاٹ وچ نپایا جاندا ہے، پھر ہتھے نوں گھمیا جاندا ہے۔ فلیٹ ہیڈ پیچ کس سلاٹ والے پیچاں لئی ورتیا جاندا ہے، تے فلپ ہیڈ پیچ کس دے بلیڈ نوں سلاٹ وچ نپا کے گھمیا جاندا ہے۔